चिकन पकाण क लिए पहले चिकन धोदु। फिर मसाला तैयार करदु- हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, अदरक-लहसुन पेस्ट। <noise> कढ़ाई म तेल गरम करदु और मसाला भूनदु। चिकन डालदु और हल्का-हल्का पकादु। टमाटर क प्यूरी डालदु और धीमी आंच म पकाण। ऊपर धनिया डालकु परोसदु।